Mbon, miine nka dhockma: thoo la miine nringi. Purké thooma, worama mu kulaki ni, mu la tungh riibe, mu tungh, mu woobughi, waama nsiighine, mu la kayi ka dhéckati. Looku mu dékati yi, nnébego nébe mu la kayi ka thoo mmidine, ngwijide, di fi isumelane dhuu. Kuna féé thooma mine nka nsaasi konghtiti ni. Mu la tungh, dhéckati. Mu kontina thoo. Nii mmiti lami, mune mu la tunghmi ka dhuntimi foo worama dhocka nini, mkompléta ni saane, musa kuulé ghalaghi. Nii mbéle dan mu yick bhééna fuu linranamo ni, mu ringi ghanlé, kontinua thoo. bhéénack mu la tuntame ki an riibe nsiigh, mu la déye bidon, nanghna mu lacka konghame ki, thuurumanime saama an too. Worama bidoma mu nanghrini, nii rune tuuname, mu la gnéname ki, ka kooghame nangha abidongh sa goghé nangha an too thaape. Docka nraabe la mu la déyi, muna mu la nanghtine foo nsiigh, worama mu tuunume ni, mu sa koogha, mu su kontinaa maase sucka nhangh maase riibe ndhéé maase sucka thoowume maase.